Tolofona tolfong ushaeri gena, yani risalag idearilkin, risalaga mumkina karrasil tiga fairi, lakin tolofona eska faimu, saba iado fainan yani tolofona, sahilamu, wala dummeke fa eska digitta ma- anoimu, lakin tolofonga dummekeag digitta tigosa ha bagnir, fa gon wenissdangir, fa gon kaifanga tigosa tolofonog bagnir ai.